Si pensamus en Alemaña pos lo primeru que mo sos vieni ala cabeça son las salchichas i la cerveza, ain más cervezas que ciais en Alemaña. Assinque lo de celebral las cosas con salchichas i cerveza quiciás que sea la costumbri i la tradición mejoris que tienin en Alemaña. I la verdá, no tengu pobrema dengunu el partil essa costumbri con ellus. Si me convidan pallá que me vó en sin duldá-lu ni un trisinu.